අවංකකම යන වචනය ගැන <hesitation> හිතන කොට <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> අවංකකම තියෙන මිනිස්සු <hesitation> ගැන තමයි මගේ මතකයට එන්නේ. අවංක මිනිස්සුන්ගේ තියෙන සුන්දරත්වය <hesitation> ඔවුන්ගේ තියෙන <hesitation> ගෞරවාන්විතභාවය <hesitation> තමයි මගේ මතකයට එන්නේ. මොකද <hesitation> අවංක නැති <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා <hesitation> කපටි මිනිස්සු කියල <hesitation> කපටි <hesitation> බොරුවෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු <hesitation> එක්ක ජීවත් වෙන කොට දැනෙන වේදනාව <hesitation> ඒ හෙම්බත් වීම <hesitation> ඒ එපා වීම <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> අවංක මිනිස්සුත් එක්ක <hesitation> ජීවත් වෙනකොට <hesitation> අපිට බොහොම සැහැල්ලුයි. ඉතින් <hesitation> අවංක කියන වචනය <hesitation> අහනකොටම <hesitation> මට ඇත්ත වශයෙන්ම <hesitation> එක පාරට සිහියට එන්නේ <hesitation> හදවත පිරිසිදු <hesitation> ඇත්ත කතා කරන <hesitation> කියන දේ කරන <hesitation> කරන දේ කියන <hesitation> බොරු පුරාජේරු නැති <hesitation> හිත හොඳ <hesitation> වැදගත් <hesitation> මිනිස්සු. ඉතින් <hesitation> අවංක කියන වචනය ඇත්තටම ගොඩක් වටින වචනයක්.